اغرب حيوان شفته هو حيوان اسمه اي اي في حديقة الحيوانات، حيوان هواه غريب يعني بشكل غريب هلبا عيونا كانوا كبار و- وصوابعه حتى هم كبار والفـ- الفرو متاعه حتى هو فرو غريب يعني العكس باجي الحيوانات عكس مثلا الـ- <hesitation> الاسود ولا النمور وعكس القرود يعني الحيوان هو هو الحيوان الغريب اللي شفته